मोर इअ होटलक खान कसाइन होटलक खान भन्दा त मोर इअ घरवैक खानवा सबह डौल लगलही नाही । घरवमा जुन निझले हसहु न भात तिउना मोर इहे सवाद लगलही नाही । कतउकी घरवमा कसनुक हसइ हमरा एपने टेणवसे देखले हसहुनत कसनुक बणइ एबे भतवा तिउनावा सबह । कसनुक बणइ इअ हमरा बरियासे एनसाहु भरखे भरखे डौल साग सबह एनले हसहु उहे निझले हसहु । अ तिउना फेरी उहे हसहु गहले, भात फेरी डौले हसहु निझले । भर्खे भर्खे निझले हसहु धिकल धिकल खाना सबह हसइ उहे खेसहु नाही । अ तोर इअ होटलावमा कस्नुक हसइ कतेक दिनक हतउ हुनुका बासी खाना देलही नाही । कहियाक न कहियाक धरल हतउ उअ ।कतेक दिनक हसइ उअ धरले उहे देलही धिका धिकाके । उत हमार थाहे हैने हसइ । अ हुनुका तिउनावा झनत कसनुक पुर्नी पुर्नी तिउनावा हसइन सारीयैली सारीयैली उहे यानके निझलही सुन्ते उ कहलही । कतउकी हुनकर उहे सस्ता परसाइनत दोकनावसे किनके यानके । हसे बेचइ खुनिय त महङमा बेचे पौसाइ हुनुका । हसे उहेसे हुनुका देउनकही पुरान पुरान तिउना सबह हसइ धराइली उहे यानके हुनुका उहे निझलही नाही । अ हमरा घरवमा त खाली जम्मै त लउठा लउठ बरिसे एनसाहु भर्खे भर्खे क चराल तिउना सबह साग सबह इअ यालो सबह कोणके । अ उहे निझसाहु हमरा त ताजा भात तिउना खाए पौसाहु घरवमा निझले । अ ओहवा जेबही त कस्नुक न कसनुक थाहे हैने हसइनत । उहेसे मोर इअ होटलवमा भन्दा पनि घरवक निझली खाएके डौल लगलही नाही ।